Aenii yave tai jekia jare <hesitation> jaevaera supe <hesitation> ajavaera seraire omae jaetako supe <hesitation> taijekia eyapo ikavivae seve emboguapi mopeti arajaiseve aja vaera seraire remae jokuae nde reporopoano rei ape eyapo ikavivae seve jaema jae omombeuta seve mbovi arajaipera ajata vae jare kiraiyavera ajata vae